हाथी सबसे बढ़हन स्थलचर जीव हवे, <noise> पर फिर भी उ सबसे समझदार और दयालु जीव होला। <noise> हाथी के माने ट्रेनिंग देके अपने सवारीयो के रूप में इस्तेमाल करेला और ई जंगल में इंसान के सबसे बड़े दोस्त के रूप में सहायक होला। <noise> हाथी एक शाकाहारी जीव होला जे खाली पेड़न-पोषण के पत्ती खा के फल-फूल खा के रहेला। <noise> हाथी वैसे ते बहुत शांत रहे वाला जीव हवे लेकिन जब केहू एके परेशान करेला और एकर गुस्सा बहुत बढ़ी जाला ते ई बहुत तबाही मचा सकेला और तब एके संभारल बहुत मुश्किल हो जाला। <noise> हाथी इंसानन के बात सुन, समझ और मान सकेला। <noise> अत: हाथी एक बहुत समझदार प्राणी होला।